أول شي فحص المحرك ركز أنه شغال وما فيه أصوات غريبة، بعدين شوف الإطارات إذ كانت بحالة جيدة لازم تتأكد من المكابح ايضًا وأنها شغالة تمام، ما تنسى تشيك على العداد إذ كان واقعي، وشوف إذ فيه أي صدمات أو خدوش على الهيكل في النهاية جرب السيارة، أو الدراجة علشان تتأكد من أداها <hesitation> أثناء القيادة.